न्न्ग्थन्ग् बिकिप्नु हगु नम। मव्रि मन्से सोलिनिअ मौजन् गुन्द्र सफुर्कु गोब्र गुन्द्र सफुर्नु फुर्नि फ्रए अलद कलम। मन्से सोलिनै जुनिअ मव्हुर्नि गुन्द्र सफुर्कु मन्से जलि एब फ्रिन् बहैनु मौजन् गुन्द्र सफुर्कु गोब्र गुन्द्र सफुर् प्रए अलद कलम। सेब्लम् गलयन कु सोलिनिअ हनु जयु अलब <hesitation> फिसन्ग् गुन्द्र फुर गुन्द्रु फुर्नि गेजेरो थन्गु जेब्र गिरिदु गुन्द्र फुर सफ् बहयु बव थु मौजन् गुन्द्र फुर बोतनि। जहननयु फर गुन्द्र उन्तुनिजयु।